Bɩɩ ŋ wɛ fʋwa mɛ, fátɔ wɛ ŋñ nukuti ka dʋ bʋmɛ, mɩnɩsɩɩ ñ kɔnɩ bómɛ ñŋ ŋ kɔnɩ bómɛ ŋñ gáŋ lɩmɔ ka gnɩkɩ, ññ dʋ búkú-búkú, bɩɩ ŋ lá dókita, báá sɔŋ nɩ ka dʋ fɛnɩ fátɔ, ŋ gadáa'á wá.